වඩාත් කැමති <hesitation> ප්‍රමාද වී අවදි වීමටද නැත්නම් වේලාසනින් අවදි වීමටද කියල කිව්වොත් <hesitation> <noise> ඇත්තටම වඩාත් කැමති <hesitation> වේලාසනින් අවදි වෙන්න. නමුත් සමහර අවස්ථා වල <hesitation> රාත්‍රී නින්දට යන වෙලාවත් එක්කල <hesitation> අවදි වීමේ වෙලාව <hesitation> සමහර විට ප්‍රමාද වෙනවා. එහෙම ප්‍රමාද වුණ හම <hesitation> දවසේ වැඩ කටයුතු <hesitation> සිදු කර ගැනීමට අපහසුතාවයක් <hesitation> ඇති වෙනවා. මොකද <hesitation> දවස පටන් ගන්න කොට ටිකක් <hesitation> ප්‍රමාද වෙලා වැඩි නිසා. දවසේ කරන්න තියෙන වැඩ කටයුතු <hesitation> සියල්ල නිමා කර ගැනීමට <hesitation> වෙලාව මදි වෙනවා. ඉතින් <hesitation> වැඩිපුර කැමති <hesitation> වේලාසන <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> ප්‍රමාද නොවී <hesitation> අවදි වෙන්න <hesitation> ඉතින් <hesitation> මේ <hesitation> ඒක රාත්‍රී නින්දට යන වෙලාවත් එක්ක <hesitation> සමහර වෙලාවට <hesitation> වෙනස්කම් වලට <hesitation> මුහුණ දෙන්න <noise> සිද්ද වෙනවා. ඉතින් <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා <hesitation> වේලාසන <noise> අවදි වෙන්න. <noise> තව සමහර අවස්ථාවල <hesitation> ප්‍රමාද වෙලා <hesitation> අවදි වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා.